لو عايز تاكل اكل صحي ايه الوصفات اللي هرشحهالك ممكن مثلا في الفطار تجرب تشرب شوفان باللبن وتحط عليها الفاكهه اللي انت بتحب تاكلها وبعد كدا رشة عسل هتحليها من غير ما تحط سكر وممكن كمان بروتين البيض تدخله في الفطار، بالنسبة للغدا عندك حاجات كتير اوي فراخ مشوية سمك مشوي بلاش تاكل مقليات بلاش تشرب مشروبات غازيه ممكن مثلا في العشا زبادي <hesitation> زبادي مثلا للحمية الغذاية وتحط عليها فاكهه وتحليها بعسل